Se're, rua, tallu, appa, lima, anang, tuju, karua, salapang, sampulo. Sampulo se're, sompulo rua, sampolo tallu, sampulo ngappa, sampulo lima, sampulo annang, sampulo ntuju, sampulo karua, sampulo salapan, ruang pulo. Ruang pulo se're, ruang pulo rua, ruang pulo ntallu, ruang pulo ngapa, ruang pulo lima, ruang pulo nga'nang, ruang pulo ntuju, ruang pulo karua, ruang pulo salapang, tallung pulo. Tallung pulo se're, tallung pulo rua, talong pulo tallu, talung pulo ngappa, talung pulo lima, talung pulo nganang, talung pulo nganang, talung pulo tuju, talung pulo karua, talung pulo salapang, patang pulo. Patang pulo se're, patang pulo rua, patang pulo ntallu, patang pulo appa, patang pulo lima, patang pulo ngannang, patang pulo ntuju, patang pulo karua, patang pulo salapang, limang pulo. Limang pulo se're, limang pulo rua, limang pulo ntallu, limang pulo appa, limang pulo lima, limang pulo ngannang, limang pulo tuju, limang pulo karua, limo pulo salapan, anam pulo. Enam pulo se're, enam pulo rua, enam pulo tallu, enam pulo appa, enam pulo lima enam pulo nganang, enam pulo ntuju, enam pulo karua, enam pulo salapang, tuju pulo. Tuju pulo se're, tuju pulo rua, tuju pulo tallu, tuju pulo ngappa, tuju pulo lima, tuju pulo nganang, tuju pulo ntuju, tuju pulo tuju. Tujupulo karua, tujungpulo salapang, lapang, lapang pulu. Lapang pulo se're, lapang pulo rua, lapang pulo tallu, lapang pulo ngappa', lapang pulo llima, lapang pulo ngannang, lapang pulo tuju, lapang pulo lapang, lapang pulo sembilang, sambilang pulu. Sembilang satu, eh masuk bahasa indonesia itu, salapang se're, salapang rua, salapang tallu, salapang appa', salapang lima, salapang annang, salapang tuju, salapang karua, salapang pulo salapang, sibilangngang.